हेयर ड्रायर या बार सुखावले के मसीनी में एक अइसन तकनीक रहेला जिसे उ गरम हवा फेकला। जब कउनो मनई गीला बाल सुखावल चाहेला तब उ <noise> बार सुखावले के मसीनी के ऑन कइ देला और ओसे निकरे वाले गरम हवा से आपन गीला बार सुखा लेला।